<hesitation> Ny fomba iadiana amin'ny herisetra ara-tsaigna zany an, de mba mila, mila mahay mifandray amin'ny <hesitation> magnodidina zany <hesitation> i olona raika, de mila managna olona raika atokisany afaka izarana hoe zao le zavatra mitranga aminanjy, mba ialana am'le hoe accident na hoe zavatra miseho tampoka tsy voafehy.